أفضل أكون عندي الجدره علي التحكم في الحيوانات، لأنهم جزء من الطبيعة والتوازن البيئي، لو جدرت أتحكم فيهم أجدر أساعد في الحفاظ على البيئة البرية وحماية الأنواع المهددة بالإنقراض، الحيوانات عندها مشاعروأحاسيس إنه ممكن أساعدهم أكثر مما لو كنت أتحكم بالآلات لانهم مجرد آلات.